Chuhuá chiñán únj nanj bé hiaj ni ba ruhua cha kono'ó kwenta atuj riñan, kwenta hiaj ata' si-taj riñan kwenta hiaj anún ninj riñan ataj nej ni ba rruhuaj kono'ó hiaj sani sisi sisa' toj min 'ngo koj, nej 'ngo si-cha nej si ataj nej min sisi sisi sanahoria ataj nej cho' ni nachikin sa' riñun' ataj nej, kihio' tanej ni kutin' man ni kabi tanej ni koo' ni chakwi ñun' namin sa' riñun ataj nej, ba ka'i rruhua riñan koj aráj sun nej nun níin' un si ku'naj ko'ngo koj ta sani níin' níin' taj baj ni níin' ta kihio' karasun man, ni kua'nin ni ba rruhua cha' kono'ó aránj sun nej ni nachikin' riñan nej, sáni bé taj hiaj chi'ii nej sij ura' nej sij riñan nej chiníj riñan nej ni ata' 'ngo ñan, nej koj lí ta min si sa' rruhua bé 'ngo rin sanahoria ta min sí ni'ín kwenta cho' nej kwenta koo' nej ni namin sa' riñun' ataj nej, ni bé ta 'hiaj cha'ngaj si níin' si chakwi riñan nej namin sa' riñan nej bé ta min aráj sun únj chuhua chuman' nan, si ba taaj cha' únj nitaj san'anj riñan únj ka'anj únj riñan kono'ó, ni bé to' nej koj ta aránj sunj únj ni nachikin riñan únj. Hiaj a'nan' riñan únj nej hiaj a'bi' 'ngo si a'bij riñan únj nej si ataj nej min sisi si-to' ngwii, te hiaj a'nga ta'ní ni utsi sin' ni hiaj atuj 'ngo hiako' lí riñun' ni na'be kabi lí hiaj atuj 'ngo hiako lí nichaj ba ni na'be kabi lí, ni si ataj min sisi to titsi ngwii kanin' riñun' ni ka'ngaj nitin' ni bé ta ni abi man 'hiaj ko lí riñun' ataj nej, ni'ñanj cha'ngaj ni'ñan si sé kono'ó min níin' sisi riki ngwii abi ni níin' sisi sisa' min ni bé ta ni ni'ñan ni ri cha'ngaj hiako riñun', hia nitaj san'anj riñun' kun' tukuá kono'ó ni bé toj nej rasun ta aráj sun' ni namin' sa' cha'nga' riñun', 'hia ba chii' riñun' bé ta min 'hiaj únj chuhua chiñán ñunj nanj.